Ngom mane nako mi kia <hesitation> mi tugala inomo iloa moruoka misi kia mi balanja bulanan manege dalam satu bulan magange mia pengeluaran sekitar mane kira kira ato dua- dua juta.